﻿Em wemnio shi illiji ti gak kiji diyomo cibba a peno kukkushira shi illiji yiiji yaƙem ke maa warko piɗi woccire. Kera wa diyo, diyo maa tangko tang illaani, ta dungkuna laa tana keeng, maa dungkuko tana nɓang nwa illina. To, cakkai pang kijimoi ta dungƙuna tana bang, daga tana moi maa neccoko kena yun tomon illikeeni. Peneng ar diyaani fuddok, peneng kam nong manni shi illiji fuddok ki peneng shin gbuddinamoi, yiiji tana. Diyo pang kijimoi, kam nong diyo shira iya illini tuku shooro, amma piddi yau dakamju she yiiko tana keeng beneng waara illaani. Cakkai pang kijimoi nong i-i an waraani ta karuku moi. Ta yu tana, maa yiiko tana kam nong fudi shita tabaani maa yiiko tana nwari tali maa neccoko kera yun tomon illikeeni kam nong manni birang tuku shooni kijimo ta iya illani nong caƙƙa to, koƙƙo illanju ta ywani ka dok-dok, ka dok - dok <noise> kushiraaju shinu pelen, mudok shira yu tana kam mudok shira illan tuku shooni kam. To, ɗuyo pang kijimoi, kam nong diyo shi ta illaani tuku shooro kam nong sai shi tanaa tana keeng nwaraa illani. Yiiko wushire ntemon ɗuyo, non i-i wu waraani ta karuku moi, tamukon ɗuyo. ɗuyo kushira ɗuyo peneg kam nong shira yu tana illina, kam nong shira waraani tuku shooro nillina. Mo yadda shi yiijin shuran nong <noise> -i- an illaani ta karuku moi.